मेता टहलण पसंद ची क़िले की यू आरामदायक वंदु और ये से हमा जू शरीरों तनाओ ची, हमा जू भी थकान ची उ सब खतम वे जंदी टहलण से हम प्रकर्ती ग भी आनंद ल्ये सकदा और अपरा जू विचार छीन ऊँता भी स्पष्ट पोंदा दोण भी अछु ची लेकिन टहलण से धीरे धीरे चलण कु आनंद और सुकून मीलदू।